די חיה וואס איך האב די מערסטע מורא פון איז די גרופע פון רעפטיילס. איך האב זייער מורא פון שלענג ווייל ס'נישט עפעס וואס מ'קען זיך עכט באשיצן פון און זיי זענען סאך קלוגער און שנעלער פון אונז און דאס איז חוץ פון דעם וואס אסאך פון זיי זענען זייער גיפטיג.